no jos te nyt kertoisitte niin kuin siitä kun te olitte vielä nuorempi ihan alkaisitte niin kuin lapsesta saakka vähän niistä
no lapsesta saakka kun no kun me oltiin kotona silloin muistan vielä kun minä en käynyt kouluakaan vielä kun meillä oli ämmä ja äijä oli elossa ja sitten minä vielä en käynyt koulua kun ämmä kuoli justiin siellä kivisessä tuvassa elettiin talvella ja muistan kaikki sen äijä se vielä jäi eloon se meillä oli sellainen matala harmaapäinen ukko ja kaikki sanoivat minua jotta minä olin äijän näköinen sitten minä pienenä aina itkin jotta minä en tahdo olla äijän näköinen jotta minä en ole äijän näköinen no mutta sitä nyt sanovat kaikki jotta minä olen äijän näköinen no sitten kun jo äijä eli ja sitten minä jo kävin koulua käymään sitten minulla vielä yksi sisko lisäysi sitten kyllä oli hyvää mieltä sitä vielä oli pieni sisko ja no sitten kävin neljä neljä vuotta kävin koulua kyllä se opettaja olisi tahtonut jotta minä olisin käynyt enemmäksikin käymään no olin sellainen tuhma tyttö jotta pelkäsin jotta siellä tulee jo enemmän oppia jotta ei minun aivot niin kuin anna sitä ymmärrystä ja minä en päätin enempää en mennäkään kun sen neljä vuotta kävin koulussa ja no siinähän se sitten kotona elettiin sitä entistä kotista elämää ja tehtiin työtä ja ja se varhain piti käydä jo työtä tekemään ja kun isä ja äiti elivät ja isä se tahtoikin sillä lailla jotta kun sitä työtä tehtiin jotta olisi tehty kovasti työtä ja sitten kun mentiin heinämaalle ja no minä olin vielä niin kuin nuori ja en osannut heinää lyödä niin kuin olisi vielä pitänyt isä kun otti minua kädestä kiinni ja siitä viikatteesta ja kävi opettamaan jotta kuinka heinä pitää lyödä niin sitten minä kun oikein kun viittasin ympäri ja no hyvä kun isällä olivat ne varsien kanssa saappaat jalassa muuten olisin isältä jalan leikannut se kävi se viikate meni minun käsillä niin kuin ei ollut valtaa no sillä laillahan sitten sitä opetettiin työtä tekemään ja niinhän se sitten kasvettiin sillä lailla kotona isän isän äidin takana ja eihän sitä nuorena ollut mitään huolta eikä mitään elettiin muuta kuin iloittiin vain ja naurettiin ja käytiin kylässä ja vielä kun lapsena oltiin sitten ennempää käytiin aina mäessä kelkkamäessä sitten kun illat tulivat ne hämärät sitten jälleen otettiin kelkka ja sitten siellä mäestä laskettiin sitä sitten oli iloa ja naurua kun siellä oli hyvä olla tultiin kotiin välistä toruttiinkin jotta miksi kauan olitte siellä ja aina siellä lumessa peiskaatte ja no kyllä siellä lapsilla lumessa oli hyvä olla niin no nykyisin se - nyt on lapsilla toisenlainen kasvatus ja eihän niin huoli siellä kelkkamäessä hämärässä olla ja sitten kun ei ollut oikein niitä jalkineitakaan kuin olisi pitänyt ja ne milloin millaisetkin jalkineet saatiin jalkaa ja kaikki lumessa lumi meni sinne ja a kouluun kun mentiin kera ja sitten oli sellainen ommeltiin vaatteesta sellainen salkku se pantiin kupeeseen ja ja sitten lähdettiin kouluun ja eihän niitä ollut huopasia eikä mitään hyviä kenkiä silloin lapsilla jalassa kun koulussa käytiin mutta käydä piti ja oppia piti ja hyvästi silloin opittiin minä kun kävin koulua niin kyllä kolme vuotta minä kävin koulua a neljä vuotta päätin sitä kolmatta vuotta minä en kun kaksi kaksi viikkoa kaikkiaan ja sitten neljä vuotta päätin no ensin vähän näytti raskaammaltakin se toisesta siitä vuodesta ja kohdalleen sinne neljänteen no ei mitään sitten jälleen pääsin niin kuin jo kaikki kävin ymmärtämään ja sitten meni jälleen kaikki hyvällä ja kyllä sen muistat sitä lapsuutta välisteen niin kyllä se oli sellaista lystiä elämää sitten vielä muistan vanha äijä kun se oli no neljätpyhät kutsuttiin meillä isä ja äiti lähtivät kirkkoon a äijä otti minua ja jotta mennä kukkasia korjaamaan me äijän kanssa lähdettiin kukkasia korjaamaan äijä vei minua ruispeltoon minä kun korjasin niitä ruiskukkia siellä ja kaikki tulin kotiin isä ja äiti olivat menneet no siinä oli tytöllä itkut ei muuta kuin vanhemmat siskot tytölle antoivat sellaisen jotta ei ei itke erittäinkin se Ani-sisko se olikin meillä sen äidin sijassa se kuritti meitä ja rakasti meitä se on sellaista kaikki koko se lapsuus menikin
no millaisia leikkejä teillä oli lapsena sitten
no ei meillä millaisiakaan sellaisia niin kuin niitä leikkejä ollut no kun ne tytitkin tehtiin saatiin mistä tilkkuja retkuja ja sitten itse tehtiin heitä ja eihän niitä ollut niin kuin nyt nyt ostetaan lapsille kaikki hyvät ne ja silloin kaikki itse tehtiin ja sellaisilla tiukettiinkin sitten ja olivat muistan vanhemmat siskot olivat ja Helena-siskoni muistan kun se oli ja hän oikein suvaitsi niitä tyttejä tehdä hän teki heitä sitten niin paljon ja sitten kun jälleen he olivat vanhemmat minä olin pienempi aamusilla kun noustiin ylhäälle kun käytiin syömään no minä olin pienempi minä en käynyt omenia itse kuorimaan ja sitten isä otti vanhempien siskojen edestä ja pani minun eteeni jotta minä söisin valmista niin sitten he päivällä minua löivät jotta miksi isä heiltä otti ja minulle - jotta minä söin heidän kuorittuja omenia sitten he minua päivällä jälleen siitä löivät no sitten se vanhempi sisko oli a ennempää oli tapasin syksyllä jo meillä oli neljä lehmää syksyllä ne lehmät jätettiin jo omalle maalle enempää ei laskettukaan sinne yhteiseen karjaa sitten hän kävi karjassa sitten hän aina minua no minä olin sellainen pieni tyttö aina maanitteli jotta tule tule minun kanssa karjaan minä menin hänen kanssa karjaan sitten meillä oli - sellaiset paatta paasikiveä paljon hän teki sellaisen kiukaan ja sitten sitä pantiin lämpiämään siellä ja no meillä on tällaiset notkot täällä ja hän sanoo jotta sinä mene juokse kolme kertaa ympäri karjan sitten se oli sitä koltunoimista jotta minä kun juoksin ympäri karjan kolme kertaa sitten lehmät kävivät makaamaan sitten me saatiin rauhassa leikkiä jotta ei huoli tiukkaa niin kuin ei huolinut mennä lehmiä ajamaan no tietystikin kun lehmä ja juoksee ympäri karjaa lehmiä älä laske mihinkään no eihän se lehmä sitten päässytkään lehmät kävivätkin makaamaan a se vanhempi siskoni sanookin jotta se Helena-siskoni jotta se on sitten koltunoimista kun juoksitte no sitten me jälleen käytiinkin siinä paasikiukaasta kaikki kuusista taiteltiin kuivia puita ja pitskat olivat keralla ja pantiin lämpiämään ja sitten hän kysyi minua jotta sinä juokse käy kotona ja tuo omenia minä tulin kotiin toin omenia ja panin sitten sitten ne pantiin sinne ja paistettiin omenia ja kyllä ne sitten olivat hyvät syödä ne olivat paljon paremman kuun koton keitetään ne ei ne olleetkaan niin hyvät kuin siellä olivat sitten niin hyvät syödä no ja nyt nyt kun minä olin siskolla vieraissa nyt hän jo on vanha ihminen ja minä olen jo vanha ja nyt minä kävin hänelle ja laatimaan jotta Helena-sisko muistat sinä kun karjassa kävimme ja kun sinä käskit minua juoksemaan ympäri karjaa niin hän sitten niin nauraa jotta kyllä sinä kaikki muistat sanoi jotta mitä pienenä - tiukattiin niin kuin ja tehtiin ja sinä nyt ne asiat kaikki muistat minä sanoin no kyllä ne sellaiset asiatkin kyllä jäävät mieleen ne lapsuuden asiat niin se oli niin sitten no a vot no se Kati-sisko niin hän oli hän oli sellainen hän ei niin hän ei ollut pienenä sellainen - jotta olisi oikein mitäkin paljon leikkiä pitänyt sellaista koiruutta tehnyt a me suvaittiin mitäkin tehdä missäkin - sellaista pelata ja a erittäin minä olinkin pienenä minua toruttiinkin kotona minä olin oikein sellainen paha pelaamaan ja en välistä en - en totellut sanaa kun sanottiin ja no eikö sitten jälleen siinä kuriteltu sitten kerran kun oltiin kolmen Kati-sisko ja Helena-sisko ja minä ja mentiin kiukaan päälle ennempää pidettiin pitkät hämärät kun oli pimeä no valoja ei ollut no ei sitä karassilamppua nyt niin paljon käyty polttamaan me mentiin kiukaalle vietiin pieni jakku sinne vettä leipää ja suoloja ja sitten käytiin siellä syömään no ja mitä meille siellä tuli riita me emme sopineetkaan no minä olin reunalla he olivat vanhemmat minua he olivat siellä perällä päin ja a isä se tuli ja isä kävi lyömään - Kati-siskoani niin kuin jotta - hän oli suurempi miksi he pientä kiusaavat a minä olin reunalla ja puuttuikin remeli minulle a isä pimeässä ei katsonut kuka siellä missä oli a sitten se Kati-siskoni se siellä takanapäin kiukaalla itkee jotta hänen takiaan nyt minulle puuttui sitten isä kun meni poikkeen niin sitten he minua säälittelivät jälleen jotta nyt sinulle puuttui meidän tähden no sellaistahan se sitten kaikki
no sitten kun te tulitte vähän vanhemmaksi niin sitten menitte te työhön
a sitten työhön no ennempää se oli omassa työssä niin kuin kaikki käytiinkin ja sitten kun niittämään käytiin käymään niittämässä minä kävin varhain käymään no sitten ennempää olivat niin kuin markkinat aina no meillä oli Pekunitsassa markkinat ja no toiset kaikki menivät markkinoihin a äiti vainaani se jäi kotiin niittämään lehmät ei olleet karjasella päivällä keralla lehmät olivat kotona sitten minä kun niitin sitten minä omat lyhteet aina panin erikseen jotta minä en pannut äidin kanssa yhteen sitten kun äiti kun meni lehmiä muuttamaan niin sitten minä sillä aikaa otin häneltä lyhteitä omaan räätyyni siihen toin jotta jotta minullekin tulisi enemmän lyhteitä kuin hänelle no eihän siinä sitten kun tehtiin kaikki ne kuhilaat tehtiin ja kun tulivat toiset iltasilla kaikki kotiin ja äiti sanoo jotta vot kuinka oli molotsa tyttö jotta niin paljon jaksoi niittää ja kiitettiin no sitten jälleen kun käytiin omenia kaivamaan ja no sitten oli jos sitten jo oli kun minä jo olin sellainen suurempi tyttö sitten oli se nuorempi siskoni Malvi-sisko sitten hän vielä ei jaksanut niin kaivaa niitä omenia kun toiset ainakin hän oli nuorempi sitten kun äiti meni häntä auttamaan niin ei se tahtonut sitä jotta äiti olisi auttanut häntä hän aina sitten tahtoi jotta hän yksinään a itse kun menee menee sitten missä on se pesä sitten jälleen viskaa kenenkin toisen vakoon jotta hän joutuisi eteenpäin mennä jotta ei jäisi ei jäisi toisista jäljelle no sitten se sellainen kaikki se menikin sen työn kanssa ja no vaikka se työtäkin ihminen teki kun oli terve ihminen ja nuorena ne ei se työkään tuntunut raskaalta se meni niin hyvästi jotta
no mitäs te sitten talviaikana teitte
a talvella sitten kehrättiin siitä se pellava sehän olikin yksi se kuinka sanoo jo risti ihmisellä se pellava sitten kun se vokki annettiin eteen ne ei sillä ollut aikaa sitten enää mitään toisinaan kylään kun menivät ne äiti jo kävi torumaan jotta vokki seisoo sinä menit kylään jotta se piti aina kehrätä kehrätä ja sitten jo tuonne laskiaiseen asti aina kehrättiin sitten kun se laskiainen jo meni jo kun se paaston alku sitten käytiin kutomaan sitten kun kudottiin niitä kankaita ja sitten kun käytiin keväällä valkaisemaan kankaita muistan kerrankin sitten kun heitä pantiin aina lumen päälle hangelle vielä ne kankaat sitten mitä kudottiin valkenemaan ja minulla oli huopaset jalassa ei ollut sukkiakaan jalassa ja minä menin tarhassa ja viskasin huopaset pois ja paljain jaloin kaikki ne kankaat tempasimme sinne lumen päälle toisen päivänä kun nousen ylhäälle niin minä en saa jalkoja mihinkään minulla olivatkin jalat niin paksut sitten muistan sitä kun isä torui jotta eihän niin tuhma saa olla jotta sinä huopaset viskasit jalasta pois ja menit nyt jo paljain jaloin tempaamaan kankaita lumelle no kyllä se sitten kun jo alkoi - se kun sitä enää pellavaa ei käyty kylvämään ne kyllä se sitten oli hyvä mieli jotta se pellava nyt jäi poikkeen siitä pellavasta sitten kudottiin siitä sitten tehtiin vaikka mitä kaikki lapsille tehtiin vaatteet ja paidat ne olivat pellavasta kaikki kudottu ja ei se se entinen aika oli sellaista no no minulla oli se kuusitoista vuotta kun minä kävin rippikoulua no sitten kun sen rippikoulun kävin no eihän sitten järjestään mihinkään ei se vuosi niin kuin piti olla ei mihinkään laskettu sillä lailla kotona no miten ne väliajat sillä lailla no ennempäähän se olikin mentiin toiseen taloon istumaan ja siellä oli nuoret tultiin istumaan istuttiin ja laadittiin mitäkin ja ei siellä millaisiakaan sellaisia ollut jotta missä olisi ollut aika viettää niin kuin no missä suuremissa kylissä a meillä oli pieni kylä niin ei siinä ollut mitään sellaista erinäistä kaikki oltiinkin aina kenen tupaan päästiin istumaan sit siellä istuttiin sitten iltoja käytiin istumassa näin kun tuli ilta jo se kun seitsemän tuntia sitten otettiin työ käteen ja sitten lähdettiin kun jo laadittiin kaikki jotta mennään sinne taloon istumaan ja sitten kaikki mentiinkin kenellä mikäkin työ oli kädessä kuka mitä teki sukkaa kuka siellä kehräsi ja kenellä mitä työtä oli se sitä otti ja sitten mentiin istumaan iltaa no istuttiin istuttiin sitä toisen kerran istuttiin kahteentoista tuntia ja tuntiin asti ja kun oli siellä edemmä missä ikään vähän oltiin niin jäätiin yöksikin yötä oltiin siellä ja aamusilla sitten tultiin kotiin no a kotona se sitten jälleen päivä se olikin äidillä se vokki se sitten sillä lailla se aina menikin se vokin kanssa se koko nuoruus menikin siinä vokin kanssa ennen kuin sitten jo tuli toinen aika sitten se vokki jäi pois kun ei käyty sitä pellavaa kylvämään kun jo ne kolhoosit tulivat niin sitten sitten tuli helpompi elämä siitä pellavasta se pellava oli se koko nuoruus vietettiin sitten pellavassa se olikin aina sellaista no no sellaista
no kävittekös te sitä sitten kiskomassa ylöskin sitä leikkaamassa ja miten se
no sitten kun käytiin niittämässä käytiin ja pellavaa sitä nyhdettiin sen pellavan kanssa on pitkä juttu ensin häntä maasta nyhdettiin sitten häntä pantiin riiheen sitten kaikki ne hakattiin pois sitten häntä levitettiin - ne siemenet hakattiin pois sitten pellava levitettiin maahan sitten se oli no sen - kolme viikkoa häntä pidettiin siellä maalla sitten sieltä nostettiin ylhäälle kaikki pantiin pystyyn häntä jotta hän hyvästi kuivasi sitten kun se kuivui kaikki sitten sidottiin kuvoille ja vietiin hiisaan no sitten sieltä kun jo syksyllä kaikki ne puimiset saatiin poikkeen sitten käytiin loukuttamaan pellavia sitten kun pellavia käytiin loukuttamaan sitten no sinne ajettiinkin jo sitten väkeä jo no minä menin toiselle toinen tuli minulle sillä lailla käytiinkin siellä sitten oli kymmenen kaksitoista henkeä ja sitten kun sitten käsiloukut olivat sellaiset sitten kun sitä loukutettiin loukutettiin sitten olivat sellaiset vitimet millä vidottiin pellavia sitten kun ne vidoituksi saatiin a sitten vielä piti uudestaan vitoa perästä kun itsellä sitten olivat sellaiset rautaiset heitä kutsuttiin häkilä sitten kaikki ne pellavat häklättiin ja no siitä vasta sitten kehräämään käytiin a niittämässä kun ennempää käytiin pellolla ne pimeä iltasilla oli jo toisen kerran enempää että ihan tietä näe kotiin tulla pimeään asti raadettiin ja niittämässä oltiin sitten kun tulit kotiin selkää kivisti no kun tulit kotiin sait syödä nuori ihminen sinne se kaikki väsymyskin meni ja ei sitten enää väsyttänytkään ja kun päästiin jälleen mihin yhteen istumaan sitten siellä oli jälleen se vesselyys ja kaikki
nuoret kävivät sitten tanssimassa täällä
tanssimassa niin kävivät täällä meillä tässä kylässä ei niin meillä ennempää olivat kaikki niin kuin elivät ne virolaiset siellä pelloillaan omalla maalla elivät ei olleet he kylässä no ja ennempää sitten siellä olikin heillä sellainen tanssipaikka missä aina käytiin no me kyläläiset ja kaikki käytiin siellä no oli siellä kaikki i virolaisia oli ja suomalaisia ja venäläisiä ja kaikki niin kuin parvessa käytiin tansseilla niin
minkäslaisia tansseja teillä oli
millaisia tansseja oli no olihan niitä no ennen vanhaan ne olivat ennempää se kutsuttiin katrilli lantsee ja no oli sitten se krakoviak ja kaikki ne semmoiset mitä se oli vielä
olikos niillä niin kuin inkerinkielisiä nimiä sanottiinkos niitä noin venäläisillä sanoilla
ei ei niitä ollut muuta sanoja tällä lailla tällä lailla heitä kutsuttiinkin
no kuinkas sitä vietettiin kaikenlaisia juhlia kuin häitä ja hautajaisia
no - muistanhan senkin kun nuorena oltiin kun käytiin missä kutsuttiin niin kuin pitoihin ja sittenhän siellä oli ennempää oli - ne kun morsian tultiin ottamaan sitten sieltä sulhasen puolelta sieltä sitten kaikki tulivat ottamaan sitä morsianta sitten morsiamella oli oma suku ajettu kokoon ja sulhasella oli oma suku ajettu kokoon ja sitten kun ne ottajat kun morsiamen ottajat se sulhanen tuli omalla suvun kanssa sitten morsiamelle kaikki tytöt istuivat pöydässä ja tytöt ne sitten lauloivat siinä ja sitten sulhasesta kaikki kysyivät piirakan ja mitäkin - tuommoisia sellaisia litentsejä ja sulhanen se kaikki toi ja sitten oli jotta sulhasen piti pöytä lunastaa tytöiltä tytöt siellä kuinka paljon panivat hintaa sille pöydälle morsian istui pöydän takana a sitten kun sulhanen ne ottajat kun tulivat tytöt ne - aina lauloivat johon tulevat meidän ottajat siskon ottajat omenat siskon saajat saatumarjat siskon viejät verkaviitat sellainen se aina sitten laulettiin sille morsiamelle kun tulivat ottajat ja no sitten kun kaikki pantiin jo ne ottajat kaikki sitten pöytään ne olivat sitten jo sen aikaa ja sitten kun käytiin jo menemään pois sitten morsiamen suku sitten kaikki lähtivät saattamaan morsianta sitten kaikki mentiin sinne sulhasen taloon sitten siellä olivat jo kaikki pöydät laitettu ja kun no konsa kävivät sillä aikaa vihillä sitten sulhanen ja morsian kun menivät kirkolle ajamaan vihille a ne muut saattajat kaikki ei menneet kirkolle ne menivät kohdalleen sinne sulhasen taloon a toiset olivat ennempää käyneet jo vihillä sitten kaikki mentiinkin sulhaset ja morsiamet ja saattajat kaikki parvessa ja sitten siellä oltiin yötä vielä sitten iltasilla siellä oli se vesselyys kaikki ja sitten yö siellä maattiin kuka missäkin ja aamusilla sitten jälleen sitten morsian jo pantiin toisiin vaatteisiin kaikki ja ei sillä morsiamella enempää ollut sitä fattaa päässä oli sellainen a sitten morsian ei ennempää vielä oli no sitten minun aikana enempää ei ollut ennempää pitivät sellaisia nakolkkoja vielä no minä konsa olin sitten enempää niitä ei pidetty no sitten kun sitten mentiin kylään katsomaan kaikki saattajat menivät kylään katsomaan laulun kanssa kaikki kävelivät kyllä me siellä ja lauloivat ja sitten kun morsiamelle lauloivat itkettivät morsianta morsian se kun sitten itki ja no siinä sitten kun poikkeen - käytiin lähtemään siinä sitten morsiamella oli jälleen itkut ja surut kaikki jotta kaikki lähtevät poikkeen hän jää yksinään vieraan paikkaan no sitten tulivat jälleen sulhanen ja morsian sitten tulivat jälleen ottamaan ämmiä niitä kutsuttiin ämmänjuottoja sitten käytiin ottamassa sitten vietiin no tädit ja enot ja isä ja äiti ja ne sitten kaikki vietiin sinne sulhasen taloon sulhanen morsian kävivätkin ottamassa ne vietiin sitten sinne no sitten siellä kuka mitä lupasi ennempää veti kun oli lehmä morsiamelle aina annettiin kertaa lehmä sitten isä kun lupasi lehmän äiti lupasi lampaan siellä sitten täti minkä kanan tai minkä lupasi ja no sitten kun ne ämmänjuotot olivat siellä kaikki ja ne ja pidettiin kaikki yötä siellä olivat yötä sitten tulivat poikkeen no siinähän se sitten täytyi jo jäädä elämään morsiamen sinne taloon elämä elämä siellä kenellä milläkin lailla kävi kenellä kävi hyvästi kenellä kävi pahasti muistan kun minäkin menin miehelään niin sitten isä lupasi minulle lähtemän äiti antoi lampaan ja no kun se elämä kävi sillä lailla jotta ei oikein ollut osaa kolme vuotta minä elin ja sen kanssa sitten tulin pois tulin jälleen isän kotiin takaisin no sitten kun jo minä - erossa olin ja elin kotona ja sitten kun poika oli seitsemän vuoden vanha ja kävi läsimään no sitten kutsuttiin tohtorit tohtori sanoo jotta hänellä on lohkii kipeät pitää viedä häntä polnitsaan ja me lähdettiin viemään häntä ja kahdeksan kilometriä me mentiin ja hän meillä tien päällä kuoli no sitten siinä ei muuta kuin hevonen käännettiin ympäri ja tultiin takaisin se oli sellaista vähän niin kuin harmimpaa asiaa kun elämä oli sellainen ja sääli oli häntä kun a sitten kun oli sota-aika jo oli niin sitten oli monta kertaa ajattelin jotta jotta no nyt hän on enempää minulla ei ollut huolta hänestä mitään nyt hänellä olisi jo kolmekymmentäkolme vuotta kun olisi elänyt no mitä se vielä sitten
no sitten te kun menitte uusiin naimisiin sitten se syntyivät nuo tytöt
sitten nämä tytöt niin ja nämä tytöt syntyivät sota-aikana isää ei ollut isä oli sodassa ja nämä tytöt syntyivät ja sitten kaksi vuotta sitten heillä oli kun evakkoistettiin meitä poikkeen ja no isä kun tuli takaisin sodasta niin ei ne tytöt ensin oikein isää niin kuin isä kun kävi partaa ajelemaan otti peilin käteen niin he sanovat jotta sinä tätä älä puutu tämä on meidän niin sellaista no nythän se elämä on jälleen niin kuin rauhallista elämää kaikki ne sellaiset ajat menivät ylen no tässä nyt jo vanhuuskin jo tulee ja nyt minä työssä enempää en käy kotityöt suoritan perhe käy työssä pesen heille ja teen syödä ja
no niistä tästä syömisestä tuli nyt mieleen niitä että jos te kertoisitte entisajan ruuista kun te siellä
no ennempää se tehtiin ruokia nyt kyllä oli meillä äiti äiti sehän oli emäntä se teki no suuremmin se ennempää olikin aina se kaali ja puuro ja keitto ja ei niitä ennempää ollut sellaisia niin - ostoruokia aina oli oma liha oli ja sikoja pidettiin ja tapettiin siellä lampaita ja välistä vielä kun kasvatettiin se kesänvanha vasikka sitten syksyllä tapettiin ja oli sitä lihaa kyllä ja no ne vanhat ihmiset enemmiten aina sitä keittoa keittoa ja puuroa ja muistan kun me kerran työssäkin olimme sitten oli yksi pieni virolaisen poika karjassa ne se aina sanoikin jotta suomalaiset muuta eivät tiedä kuin keittoa ja keittoa se vielä aina nauroi niin no olihan sitä mitä syödä kyllä a mutta ne olivat kaikki sellaiset omat ruuat kaikki ei se äiti meillä ei ollut oikein sellainen jotta hän olisi niitä ruokia - tehnyt konsa mitäkin hän kun kävi sitä keittoa keittämään sitten hän koko viikon tekikin yhtä sitä keittoa sitten jo ja sitten a se puuro se olikin sellaista aina alattua olikin sitä - no maitoa neljä lehmää oli maitoa ja voita niitä oli kylliksi aina
no sitten te paistoitte uunissa kanssa kaikkia
a niitä jauhoja isä kun linnassa oli niin isä aina toi vehnäjauhot ne tuotiin ja sitten paistettiin piirakoita paistettiin niitä aina ja vatruskoja ne ne olivat aina ja hyvät a isä kun eli linnassa sitten muistan sitä vielä vot sen pienenä tyttönä olin isä kun linnassa ajoi ennempää sitten isvossikat olivat he sitten kun isä tuli kotiin vaikka yöllä isä tuli kotiin sitten oli sellaisia suuria hovin patoja siihen valettiin maitoa ja isä kun toi saijaa niin sitten tehtiin maitomurua ja sitten kaikki syötiin siitä yhdestä eikä sitä ollut ennempää kaikki syötiin yhdestä vadista ja äijäkin vielä eli se oli vanha ihminenkin sekin nousi yöllä ylhäälle ja syömään maitomurua siitä padasta kaikki sitten syötiin se oli sitten sellaista jotta kuinka vain isä kotiin tuli niin ja sitten kun jo tiedettiin millä päivällä isä tulee kotiin sitten sitä oli odottelemista ja sitten jotta isä jälleen a sitten ennempää kävelivät rosnossikat mistä vaatteita ostettiin he taloja myöten kävelivät kun tuli heillä olikin vaatteita kaikenlaisia oli suuret sellaiset olikin kääritty heillä selkään kun tuli mihin taloon sitten levitti kaikki pöydän päälle ja nyt jokainen sitten valitsee kuka millaista tahtoo muistan kerrankin kun tuli kun oli hänellä kaikenlaisia kaikenlaisia soreita vaatteita a minun sen siskoni nuorempi se Malvi sanottiin jotta no valitse nyt itsellesi millaisen sinä tahdot platjoja se oli sellaista valkoisella ja harmaalla ja mustat ristit sellaista oli niin hän sitten kutsuikin niitä kultaiset platjat kun hän heitä itse valitsi no vaikka ne ei olleet nyt sorjatkaan kun hän itse valitsi ne kyllä hänen mielestä olivat kultaiset hän heitä kutsuikin kultaset no a sitten kun isä jo jälleen tuli kotiin niin sieltä ajosta niin konsa mikä pyhä oli tuli - no sitten kun pääsiäinen tuli sitten joka pyhäksi aina uudet platjat ommeltiin se lapsen mieli se oli sellaista sitten piti mennä kylään näyttämään jotta isä jälleen toi uudet platjat sitten pääsiäiseksi keitettiin niitä munia ja punaiseksi heitä kraaskattiin kaikki ja sitten oli lapsilla hyvää mieltä a sitten kun neljätpyhät tulivat sittenhän jo oli kuiva ja kesäaika sitten käytiin mäestä alhaalle vierittelemässä niitä munia sitten munat kraaskattiin keltaiseksi a pääsiäisenä oli punaiseksi sitten keltaiseksi kraaskattiin sitten mäestä alhaalle lapset kaikki kipitettiin kerran kun sitten tässä oli samanlaisia tyttöjä kuin mekin ja heillä oli kolmen kilometrin päässä ämmä äijä oli siellä ja he menivät sieltä ottamaan munia se oli neljätpyhät ja me mitä meitä kylässä oli lapsia me koko joukko kaikki mentiin heidän kanssa sinne kolmen kilometrin päähän ottamaan niitä munia no heille annettiin eikö meille nyt siellä meitä oli suuri joukko eikö meille kuka sieltä mitä antanut me tultiin pois meillä oli paha mieli jotta me se tuumasimme sitä jotta meille kaikille annetaan kun mennäänkin koko joukossa no siellä annettiin vain omille lapsille a heille - me tultiinkin pois sen kanssa no sitten jälleen kun mikä pyhä oli ne sitten jälleen joulut tulivat ja sitten ennempää oli tapana kun joulu tuli sitten pantiin aina oljet sillalle sitten lapsilla oli hyvää mieltä sitä jotta kun oljet pantiin sillä lailla sitten oli jo joulujuhla olikin jotta oljet oli sillä lailla ja
no te puhuitte jotta täällä on oli susia ennen paljon ja sitten missä te ennen asuitte tässä
no ennen vanhaan niitä susia oli kyllä se oli niin kuin no vanhat ihmiset vielä laativat kun yksikin ämmä tuli tästä kaksi kilometriä meillä on Ärttölän kylä ämmä tuli ja susi tuli hänelle vastaan ja susi tuli vastaan ja nousikin kahdelle niin kuin jalalle hänen ryntäiden päälle no ämmä se mitä ämmä se pani jo kädet ristiin ja pelästyi jotta nyt se susi hänen repii ja susi nosti pään ylös ja kolme kertaa ulvoi taivaaseen päin ja laski ja meni metsään ja laski ämmän tulemaan no sitä minä en nyt sitä en muista enää se oli jo niin kuin ennempää a nyt <w id= aikoina oli niitä susia kyllä' ja sitten kun - me kun oltiin siellä Venäjänmaalla kun elettiin sitten olin karjassa ja susi tuli karjaan kyllä se oli niin kuin minä oikein pelästyinkin kun se susi tuli karjaan ja kävin huutamaan ja itkemään ja no kolme lehmää ne lähtivät sitä sutta jäljestä ajamaan minä toiset lehmät sain ajaa poikkeen ja no sitten kun me sieltä tultiin kotiin minä ajattelin jotta no nythän päästiin jo niistä susista pois tulimme tänne ja täälläkin oli susia jälleen no täällä ja oli susia jotta siinä olivat karjassa ja ei etäällä kylän otsassa kaikkineen ja repi kilon a sitten oli yhdessä talossa oli pantu kilo se lammas nuoraan ja kaikkineen oli talon luona ja susi tuli ja a se lammas oli pantu kelkkaan sellainen kelkka oli siinä raskas ja susi tuli sitä pyytämään ja no - ainakin hän häntä ei saanut kun se oli kelkassa nuorassa niin ei saanut sitä a kyllä niitä susia oli paljon a kerran tuli kylään se oli niin outomaista sellaista kun susi tuli kylään siinä juoksivat kaikki työstä ihmiset juoksivat hankojen kanssa kaikki ja no hän muuta kuin meni omaa tietään eikä hän ketään pelännyt a sitten kun meidän Juhana kun meni sen masiinan kanssa kun ajoi sinne niin sitten hän rukiissa lojui ja vuotteli siellä jotta kun a ei hän tällä lailla vahinkoa hän muuta ei tehnyt kuin mitä lampaita ja vot kilon repi ja ihmisille ei ole mitään tehnyt a sitten kun me siellä Venäjässä olimme niin siellä oli susia siellä oli karhujakin no me elimme liki rautatietä no sitten sanovat kerran tulevat jotta karhu meni yli rautatien no sitä minä kävin niin pelkäämään jotta minä en hirvinnyt enää mennä karpaloitakaan korjaamaan jotta karhu meni yli rautatien voi olla se karhu oli jo kuinka etäällä a a minä niin pelkäsin ja sitten minun täytyi toista naista kysyä se eli edempänä siellä jotta siellä ei ollut karhua jotta sinä korjaa minulle karpaloita ja sitten se korjasi minulle karpalotkin a minä pelkäsin karhua sellaista se oli hirmua kävellä kun mihin menit niin se nyt kun menet vaikka no pimeässä niin kuin vähän hirvittää a päivällä sinä et pelännyt a silloin päivälläkin oikein niin kuin pelkäsit mennä kuni sudet kävelivät et tietänyt mistä se susi tulee ja kyllä minä kerran olin kerran kun siellä Venäjässä no sieltä toisen kerran sehän hän ei tullut minulle päin niin kuin hän meni itsekseen metsänreunaa myöten se susi no oikein hyvin outoa tuli kun näit sitä kun hän on se niin kuin ei ole hän on jo metsänpeto oikein no nyt nyt niitä täällä meillä ei kuulu heitä enää nyt ne on
no te nyt kävitte metsässä silti marjassa vaikka olikin
niin metsässä käveltiin kaikki ja marjassa käytiin meillä oli täällä meillä oli suuri suo me suossa aina käytiin siellähän kasvoi karpaloita ja juomukoita ja niitä muuraimia kasvoi ja no nyt siellä meillä enempää ei mitään marjoja se suo kaikki nyt jo raadettiin sieltä kaikki nyt otetaan sitä maata siellä tehdään uutta maata vai mitä he hänestä tahtovat tehdä kaikki suuret ne koot on sitä torfaa ja kaikki sellaista on siellä eihän nyt kuivattavat suonkin niin jotta meillä nyt marjoja ei suosta enempää käy saamaan
mutta silloin lapsenakin te kävitte sitten marjassa
lapsenakin ennempää kun lapsena kävimme marjassa kun karpaloita käytiin korjaamassa sitten olivat jo aamuhallat ja ei sitä ennempää ollut muotiakaan jotta olisi pantu - jalat kenkään ja paljain jaloin mentiin ja kun niitä varpaita palelsi sitten mistä löysit kuusenkuoren joko ja aamusilla varhain mentiin kusenkuoren kun löysit sitten sen panit siihen ja sitten käytiin siihen kykkimään lämmiteltiin jalkoja ja sitten jälleen käytiin korjaamaan sitten ennempää vielä olikin sellainen muoti jotta karpaloon kun työssä työhön niittämään kun ei päässyt sitten jo kun suuremmatkin olimme niittämään ei päässyt kun vettä kävi satamaan sitten mentiin karpaloon sateen aikana aina karpalossa käytiin sitten se oli niin kuin jouten oleva aika jotta sitten oli aikaa mennä karpalona kyllä sitä karpaloa ennempää korjattiin paljon a me käytiin sitä tatissa käytiin ja kasvoi niitä nyt meillä vain vähän tatteja kasvaa nyt enempää ei eivät kasva tatit metsät kaikki nyt on jo niin tyhjäksi tulleet metsättyneet ennempää ne olivat heinäniityt ja kun käveltiin niitä me kyllä siellä hyvin sorja kävellä kaikki a nyt on niin kasvettunneet jotta monesta kohtaa kun käyt menemään sinä et pääse ihan läpi menemäänkään niin on tyhjäksi tulleet kaikki
no mitenkäs mitäs te niille sienille sitten teitte ennen kuin söitte
no sienille no tatteja oli sillä lailla jotta kuivalteltiin tatteja ja sieni oli mitkä sienet on tällä lailla suolata sitten pantiin heitä likoamaan ja suolattiin ja sitten ne säästettiin - hoidettiin niin kuin talveksikin a a tatteja sitten keitettiin sillä lailla tattia ja syötiin no kun minä vielä muistan sen kun olin pienenä tyttönä sitten menin isän kanssa Pitjakovaan hevosella isä meni maitoa viemään korjattiin maitoa ja sitten isä meni sinne maitoa viemään ja sitten minunkin otti keralleen minä ja menin isän kanssa no isä sen maidon antoi mihin sitten isä meni sinne omille asioille sitä minä nyt en tiedä sitten tuli kaksi venäläistä naista tulivat minulle luokseni a minä en ollut silloin vielä koulunkävijä minä en osannut sitä - venäjäksi yhtään laatia he minulta kysyvät yhtä kysyvät toista ja en minä heille mitään osannut sanoa a sitten he minulta kävivät kysymään että millä lailla te rukoilette ne venäläiset naiset no sen minä nyt niin kuin ymmärsin kun he minulle venäjäksi kysyivät jotta millä lailla te rukoilette minä heille en osannut sanoa jotta millä lailla me rukoilemme minä muuta mitään kun kävin siihen vankkuriin polvilleni ja panin kädet ristiin ja luin heille herrasiunatkoon ja isämeidän luin niille venäläisille naisille ja he ei muuta kuin silittivät minua päästä ja ei he nauraneet eikä mitään silittivät minua päästä ja lähtivät pois no tultiin kotiin en minä sitä kotona kenellekään laatinut minä tuumasin jotta no kotona käyvät kaikki minua nauramaan jotta minä olin niin tuhma tyttö jotta en osannut mitään sanoa ja ennen kuin sitten jo tulin aikaihmiseksi sitten vasta kävin laatimaan sitä juttua toisille a sitten kun minun se Malvi-siskoni se oli kerran veikon kanssa oli linnassa a sitten veikko ja mihin lienee meni hän oli jäänyt kerran siihen vankkuriin istumaan ja sitten tuli yksi mies antoi hänelle leipää no puoli leipää oli sillä lailla antoi jotta anna hevoselle ja hän pelkäsi sitä leipää antaa hevoselle jotta se oli koltunoitu leipä no se oli koltunoitu leipä ja hän ei anna hevoselle ja synti on maahan viskata sitä leipää sitten kun he lähtivät tulemaan poikkeen sitten hän pani sen leivän vankkurin reunalle jotta sitten se kun tärisi tietä myöten se sitten putosi itsestään jotta hän ei viskannut häntä a se putosi itsestään a hevoselle pelkäsi antaa jotta se oli koltunoitu eikä veikollekaan mitään sanonut ennen kuin sitten kerran kun tuli jo suuremmaksi tytöksi sitten vasta kävi laatimaan sitä juttua jotta hän sellaisen tuhman työn kerran teki niin
no olikos täällä niitä koltunoita vielä kun te olitte lapsena
no kyllä niitä ennempää oli koltunoita ennempää oli niitä koltunoita vot tällä lailla juhannusyönä ja aina sanoivat jotta kävelivät ruispellossa kaikki ja ne koltunat ja no meidänkin kylässä sanottiin tässä yksi ämmä oli sellainen jotta se teki sitä koltunoimista jotta hänellä kaikki kävivät mitkä lie sellaiset valkeat lensivät hänellä juhannusyönä ja sitten hän kun oli sanovat aina jo kun juhannusaatto kun tuli sitten hän jo kylän kadulla otti viikatteen käteen meni sitten hän tällä lailla kylän kadulta lyömään ja ristiin aina löi ja jotta hän sitä koltunoimista aina piti sitten sanovat jotta ennempää kun oli se tapa jotta - kun lehmät laskettiin ensimmäispäivänä karjaan no sitten karjasta kun tulivat poikkeen sitten naista kaikki kävivät pitämään sitä karjapyhää niin kuin kun laskivat lehmät karjaan no sitten hän toi sitten naiset korjasivat jokainen kuka mitäkin sinne sitten yhdessä kävivät siellä syömään sitten hän toi voita kerran sinne se sama ämmä hän toi voita ja a toinen se tiesi jo sitä asiaa sitten sen ottivat -- sen kääntöpääveitsen niin ja kun leikkasivat sen voin ristiin niin sinne tulikin veri kaikki jotta se oli koltunoitu hänelle ne sanoivat ne parat toivat niin sitten he - sitä voita ei panneet mihinkään asiaankaan eivät käyneet kukaan häntä syömään eikä mihinkään mauiksikaan häntä panneet jotta se oli sellainen no ei niitä nyt enempää kuulu sellaisia a ennempää kyllä oli no minä muistan vielä kun minä olin nuorena tyttönä meillä oli sellainen huone missä minä makasin niin kerrankin tulin ulos ja kuuntelen jotta miten se nyt äiti niin varhain meni lehmää lypsämään jotta ihan sydänyöllä ihan kuulin kun lehmää lypsi ja sitten kun tulin aamusilla tupaan kävin laatimaan niin isä sanoo jotta se olisi pitänyt tulla ajaa ylhäälle ja sanoo jotta olisi menty katsomaan jotta kuka siellä oli lehmää lypsämässä ennempää niitä oli kyllä
no sitten oli niitä paroja
paroja niin no ne olivatkin ne parat ja koltunat ja eikä he sitten kaikki olleetkin yksiä niin
no tekivätkös ne mitään hyvää ne koltunat
no ei he hyvää tehneet
eivät he ihmisiä parantaneet sitten
no oli se sellaisia jotta - oli niitä monia jotta paransivat ihmisiäkin meillä oli naapurissa oli ämmä niin ei hän ollut mikään sellainen koltuna no näin hän paransi ihmisiä kun ihmiselle toinen vot kenelle mikä pelästyi sellainen pelästymisestä mikä tuli sitten hän kiersi sillä lailla suolat ja no sanotaan jotta hän auttoi ihmistä sitten
no mutta jos käärme puri niin mitäs sitten tehtiin
no käärme puri sillä oli luku kera
miten hän luki sitten
käärmeluvun no minä en tiedä oikein - muistankos minä - mato musta maanalainen kirjavan - alainen et sinä puuta puraissut sinä puraisit lehmän ihoa hyvästi teit kun panit tee paremmasti kun parannat Marja Marja ota viikunapuusta voidetta hyvästi teit kun panit tee paremmasti kun parannat Pietari Pietari ota viikunapuusta voidetta hyvästi teit kun panit tee paremmasti kun parannat vot tämä on madonluku
no olikos sitten
se se ämmä opetti minuakin tämän luvun
no muistattekos te semmoisia tulenlukuja tai raudanlukuja jos jos tuli haava tai jos poltti kätensä olikos sitten semmoisia
vot sitä sitä lukua minä en tiedä hän oli jo sellainen hyvin vanha hän tuli meille ja meidän äiti niin kuin minun anoppini sanoo hänelle jotta kuule ämmä sinä jo olet näin vanha jotta opeta nyt meidän Maria jotta jotta hänkin oppisi mitäkin tietämään ne hän sanoi en minä vielä kuole kyllä minä vielä perästä opetan ja sitten hän niin kuoli ja no sitten hän vot nurjahtumisen luvun sillä lailla minulle opetti ja
no muistattekos te sitä
millä laillapa se tiesin minä kyllä niin Jeesus kirkkoon mennessänsä hevosella hiirakolla lohimusta karvaisella puu jyrähti maa tärähti Jeesus maahan ratsahilta suonia suovittamaan jäseniä laittamaan mistä on suoni sorvattanut sinne suoni sorvattakoon mistä on jäsen järvättänyt siinä jäsen järvättäköön Jeesus pesköön Jeesus puhdistakoon Jeesus paras lääkäri on vot tämä on nurjahtumisen luku
vähä harvempaa oisit lukent.
kyllä se hyvä sekin oli no olikos niitä muita lukuja vielä
no sitten on sanotaan jotta sellainen luu kun kasvaa käteen ihmiselle tai jalkaan tai mihin sitten se kalutaan sitten se on - se pitää sitten nuoren ihmisen kaluta kuka on viimeinen lapsi tai ensimmäinen lapsi sen pitää sitten kaluta ja sanoa kaluan kasvuluun kasviluuta syön syön syön syöjäluuta mutta päästä pahasta kolme kertaa niin kuin vain sanoo sillä lailla i muuta ei mitään no olihan sitten niitä kaikenlaisia lukuja meillä isä oli kerran linnassa ja sieltä sitten nosti paperin ja tuo sieltä sitten sanoo jotta tämän minä annan sinulle siellä oli kera kaikenlaisia näitä lukuja no minä heitä kaikkia en en muista siellä oli kun veri käy vuotamaan jotta kuin veri sulkee ja no en muista ulkoa
niin se oli sitten paperissa se
se on paperissa niin
mutta että että ei tämä nainen enää osannut sitten osasiko hän enemmän tämä vanha joka kuoli sitten niitä lukuja
isä
ei mutta tämä mistä te puhuitte tämä vanha nainen
ah sitä ah se vanha se tiesi kaikki se tiesi kaikki luvut
Hää ei olt mistää niitä lukent sit.
ei ollut minä en tiedä mistä hän oli oppinut ne vanha ämmä oli hän sellainen pieni ämmä oli hän kaikki luvut tiesi se oli oikein - ja hyvä ämmä hän oli ei hän kenellekään pahaa sanaakaan sanonut kylässä hän oli oikein hyvä ihminen a lukuja hän ja tahi lapset pienet lapset kun kenellä itkivät ja hän vain meni pesi silmät ja silloin lapsi jälleen makasi
no jutelkaahan nyt niistä mustalaisista silloin oli
no kyllä niitä mustalaisia ennempää meidän kylässä kävi ainakin paljon heitä olikin täällä monta taloa heillä oli omat talot kun he tulivat aina omat talot heillä olikin sitten ajoivat meidän talossa heitä ei ei käynyt minä en muista sillä lailla jotta meillä olisi käynyt no kyllä he sitten taloja myöten kävelivät ne mustalaiset ja eikä he työtä tehneet he aina hevosten kanssa parissoivat ja naiset kävivät arpomassa ja pettelivät ihmisiä ja sillä lailla ne mustalaiset elivät a sitten muistan kerran minä olin sellainen vielä kesenkasvuinen tyttö he metsässä olivat kesällä sitten heillä siellä olivat ne pulmat sanotaan he pitivät siellä pulmia sulhanen ja morsian olivat siellä kaikki ja me kaikki tyttöraiskat mentiin katsomaan niitä mustalaisen pulmia kuinka siellä he kuljailivat ja sitten he siellä tanssivat ja hyppivät kaikenlainen no millä lailla ne mustalaiset tanssivat eikä ne sillä lailla tanssinneet kun niin kuin kyläläiset
no mitenkäs he tanssivat
no he niin lauloivat ja hyppivät vain sillä lailla sitten kun kerran oli meillä yhdessä talossa kerran oli - no hän oli tyttöraiska sellainen kuin mekin no me mentiin kaikki sitten hämärässä sinne istumaan ja pantiin sille mustalaiselle tytölle kaikki sellaiset platjat päälle niin kuin meilläkin sen talon tytön platjat ja jotta meidän kanssa parvessa siinä tiukkamaan ja no - se hänen äiti niin kuin kävi häntä torumaan jotta miksi hän pani sellaiset platjat päälle niin kuin ei ole mustalaisen viisiin ja jotta hänen pitää olla aina sen mustalaisen tavalla ja sitten kun he aina lauloivat ja tanssivat lapsetkin kun he laittoivat taloihin taloihin kysymään leipää kysymään ja talon täti annahan leipää minä sinulle tanssin no sitten kun ne jälleen tanssivat ja lauloivat sitä omaa kieltään no sitä mustalaisen kieltä me emme ymmärtäneet a no niitä oli kyllä paljon no kyllä he ne mustalaiset monet tekivät sellaista pahaakin he saivat aikoihin he tekivät kaikenlaista näyttivät jotta vot sitten minä - niin vielä muistan kun mustalainen tuli kerran kun minä olin mennyt miehelään sinne sitten ei ollut ketään kotona minua ei ollut tuvassa a se anoppini oli ja pieni tyttöraiska oli hänellä oli kymmenen vuotta yksitoista vuotta vai hänellä oli silloin tuli mustalainen ja kävi hänelle arpomaan arpomaan ja näytti hänelle kaikenlaista ja hän toi ihan hyvän kananmunan toi hänelle ja mustalainen kun särki niin siellä olivat kaikki mustat madot sisässä ja kaikki näytti hänelle ja sitten se mustalainen teki hänelle niin jotta mitä hän olisi - hän kaikki mitä mustalainen vain kysyi hän kaikki toi minä kun tulen tupaan katson mitä tässä nyt on tällaista kaikki on sillä lailla mätetty kaikki hän omat hyvät vaatteet toi sille mustalaiselle sitten oli sellainen voiastia sellainen puinen suuri se voiastia oli tuotu siihen sokerit oli tuotu siihen siihen oli jauhoja tuotu ja ja kaikki hyvät ne rievut ja hameet ja pollet ennempää pidettiin ja kaikki olivat tuotu siihen ja minä kun tulin tupaan minä sanoin no mikä tässä on tällainen asia nyt hän sanoo kuule nyt sanoi nyt on asiat heikot se anoppini sanoo jotta toin ihan hyvän kananmunan sanoi ja siellä olivat mustat madot sisässä ja sitten sanoi ihan puhtaan neulan annoin ja siellä - se olikin kaikki musta kaikki ruostukas neula minä sanoin ei muuta mitään kun nyt pitää kaikki korjata pois ja mustalaiselle jotta sinä nyt saat mennä tuvasta no eihän se nyt kaikki kerinnyt minä en kerinnyt korjata eikä se mustalainen mustalainen mikälti sai vain korjata helmaansa ja mustalainen meni menemään no minä sitten korjasin ne kaikki siitä sillalta pois ja a ämmä se olikin niin kuin sellain eksynyt kaikki ei ymmärtänyt mitään sitten vain kysyi sanoi jotta Mari sanoi miehet kun tulevat kotiin ne ei huoli miehille laatia tätä asiaa no kun neljä lehmää oli talossa sitä voita vaikka veikin sen voin niin tehtiinhän sitä jälleen toista voita ja sitten hän kävikin tilalle ja hän kävi makaamaan sitten kun hän makasi sen tuntia kaksi makasi ja kun nousi ylhäälle sitten uudestaan kysyy minulta jotta mikä se oli no minä sitten sanoin jotta vot hyvä kun minä en ollut tuvassa jotta mustalainen kun olisi minunkin tehnyt sellaiseksi kun sinun sitten olisi vienyt kaikki tuvasta poikkeen a minä kun ulkoa tulin sellainen viesa ihminen ne hän minua kerrasta ei saanut ja minä kävin niin kovasti sille mustalaiselle ja sitten se meni sillä lailla poikkeen ja mitä vain a sitten se - Helena-siskoni se keralla sellaiset asiat kerran teki mustalaisen kanssa mustalainen tuli kerran hänelle kävi arpomaan ja arpoi arpoi niin jotta hän antoi kaikki hänelle mitä vaatteita antoi i syömistavaroita antoi ja ja sitten mustalainen sanoi hänelle sillä lailla jotta kolme päivää älä kenellekään laadi sitä mitä meillä sinun kanssa oli hän meni työhön ei kenelle mitään laadi a ihmiset katsovat jotta mikä hän nyt on sellainen jotta aina niin laati nyt ei mitään laadi jotta mikä sinulla on ennen kuin sitten hänen poikansa tuli ja sitten hän kävi sille Pietarille laatimaan jotta tiedät sinä Pietari sanoi minä annoin mustalaiselle vaatteet se meni sanoi siskolleen sisko se jo oli mennyt miehelään se meni sanoi siskolleen sisko se tuli itkujen kanssa siihen ja no sitten sen Annan mies se sitten menikin militsoille ja pani sieltä seitsemän militsaa tulivat ja tultiin Helena-siskoni pellolta otettiin paljain jaloin pantiin siihen samaan masiinaan ja mentiin ajamaan niitä mustalaisia jäljestä kylästä kylään he menevät aina kyselevät niin kuin no he olivat jo metsään menneet ne mustalaiset no sitten kun he menivät se masiina kun seisahtui he laskisivat ne militsat sieltä masiinasta maahan se Pietari sanoo jotta no nyt tässä on kaikki sanoi minun silkkipaitani jo on yhden mustalaisen miehen päällä a se mustalaisen nainen mikä petteli sitä Helena-siskoani se kun näki Helena-siskon tunsi hänen se kävi juoksemaan metsään pakoon no eikä ne militsat seitsemän militsaa ne häntä enempää laskeneet no pakoon menemään no otettiin kiinni häntä no vaatteet sitten saivat sillä mustalaisen miehen päältä paita otettiin pois ja vaatteet ne saatiin pois a mitä antoi syömistavaraa niin ne ne kaikki menivät no sitten ne militsat sanovat sille siskolleni jotta älä enää ämmä tällaista tuhmaa työtä konsaan tee jotta sinä mustalaisten kanssa käyt asioita tekemään sitten me olimme kerran linnassa meitä oli monta henkeä a siellä myytiin mitä kenellä oli ja sitten tultiin kaikki siihen vaksaloon istumaan no miehet kaikki sanovat sinä istu tässä näin pussien luona sanoi me menemme vielä ostelemme he menivät kaikki ostelemaan minun luokseni tuli mustalainen sellainen suuri varma nainen tuli i vot aina minulle laatii - aina pyytää jotta anna arpoa no minä sanoin jotta minulla ei ole mitä arpomista hän anna nenäriepu sanoi minä teen vain sinulle kolme solmua siihen i sinä auki älä avaa niitä solmuja ennen kuin kotiin menet sitten vasta avaa auki vot sinulla on elämässä sellaista ja tällaista ja minä sanoin minun elämässä ei ole mitään - pahuutta jotta minä elän hyvästi no ja mustalainen aina puhelee ja aina sillä lailla puhuu niin kuin minun päälleni minua kävi hirvittämään minä tuumasin itsekseni jotta a kun hän minun nukuttaa i vie kaikki nämä tästä toistenkin pussit menemään minä vähän edemmäksi hänestä tuli toinen mustalainen se mitä lienee hänelle sanoi sillä omaa kieltä sitä minä en ymmärtänyt hän niin äkäisesti sille toiselle sanoi se lähti pois a hän jälleen lähti minun luokse minun luokse ja aivan näin - aina tällä lailla puhelee minun päälle no minä muuta en pelännytkään tuumasin jotta hän minun nukuttaa minä kävin oikein kovasti itsekseni aina tuumaan jotta no et sinä minua makaamaan pane jotta minä otin itseni sillä lailla jotta hän minusta ei saa vollia ei mustalainen ei mene pois minä häntä jo ajan pois hän ei mene ja sieltä mistä päin tullaan niin kuin sieltä ja tuleekin militsa ah minä sanoin jotta sinä kun et mene hyväsilläsi pois minä sanoin näe missä minä kävinkin nousemaan jotta menemään sen militsan luokse että sanomaan sille ja kun se mustalainen nousi ja sinne se meni niin minun jätti rauhaan miehet tulevat minä sanoin vot jätitte minun tähän istumaan minä sanoin jotta nyt mustalainen olisi minusta sellaista tehnyt jotta olisi vienyt teidänkin pussit ja kaikki menemään minä sanoin no hyvä kun oli sanoi sinä olit niin kova jotta hän sinusta ei saanut urakkaa a minä aina ajattelin no et sinä minusta mitään ota jotta en mielestäni olin niin kova jotta en antaisi sille mustalaiselle vot sellaista koiruutta ne mustalaiset tekivät no nyt niitä on kyllä vähän on no sitten oli minulla sellainen kahdenkymmenen vuoden aikainen minä olin veikko kävi läsimään ei minä nyt vähäsen valehtelen ei se veikko läsinyt veikko oli - laitettu metsätöihin
mie läksiin polnitsaa.
niin a sinä a sisko oli polnitsassa Rekkovan polnitsassa oli minä menin häntä katsomaan minä menin katsomaan ja menin suurta tietä myöten Terpetsan kautta menin a meillä oli oikein hyvä hevonen sellainen ruskea a minä menin minulla oli suuri turkki vielä pantu päälle ja no sitten oli otettu vielä mitä sinne polnitsaan vein ja minä Terpetsaa myöten ajan yksi mies sanoo jotta naiseläjä ajaa tällaisella hevosella no sitä minä en oikein osaa nyt tuliko se siitä miehen sanasta vai mistä se tuli minä kun menin jo Terpetsasta sinne Rekkovaan päin se hevonen alkoi viedä se hevonen alkoi viedä minä jo näin ohjakset käärin ympäri kättä ja sitten sain - jalat asetin vasten rekeä sillä lailla päätteelle ja suuri turkki on päällä enkä hirviä käydä enää riisumaa no sinne Rekkovaan asti minä menin kun hän jo oli monta kertaa käynyt siellä hän siitä veräjästä kun löi sisään kerrasta puun luokse seisahtui no minä sidoin hänen kiinni menin sinne polnitsaan siskoa katsomaan enkä hirviä hänelle laatia jotta hevonen minua sillä lailla toi a häntä oli katsomassa siellä hänen äiti niin se oli Peltolasta se oli häntä katsomassa ja minä kun kävin lähtemään poikkeen sitten hän tuli ulos sitten minä kävin hänelle laatimaan jotta sitä jotta minua oikein hevonen toi jotta minua hirvittää jotta minä en tiedä kuinka minä menen a minä tahdoin mennä päiväksi Piestsaan sinne ja iltasilla mennä veikkoa vastaan Volossovaan siellä oli vielä toisiakin niin kuin hän nyt on vielä minun kytyni se ja oli metsässä hänen kanssa ja no hän sanoo jotta sinä käy istumaan rekeen sanoi a minä sitten vasta avaan hänen auki minä enempää sitä suurta turkkia en pannut päällenikään no huopaset minulla kyllä oli suuret pantu jalkaan jotta lämpöisempi istua reessä pitkällä matkalla hän minulle avasi sen hevosen auki minä aloin mennä se ensistään meni tavallisesti sitten jo alkoi viedä sitten jo minua alkoi viedä se meni niin sitten täyttä voimaa no minä ajattelin sitä jotta minä kun Korkasta kun menen ja menen Piestsan kylään suoraan sinne ja sitten minä käyn huutamaan jotta sieltä ihmiset hyppäävät ja pitävät kiinni ja siellä Korkan hovissa hyppäsivät koirat ja ne koirat kun hyppäsivät haukkumaan hän hyppäsi vasempaan hän kun hyppäsi vasempaan vasten puuta reen iski ja minä reestä maahan minä reestä maahan a minulla oli jo ohjakset ympäri käden kääritty hän minua kuinka kauan veti jäljestään vielä ja sitten kun vasten puuta kärvensi minulla selän i minulla kädet laukesivatkin ja minulla kaikki putosivat reestä maahan siihen ja minä kun katson hevonen menee suoraan metsään minä en tiedä mitään en minä itkenyt en minä mitään minä lähdin menemään sinne ja meninkin kohdalleen siellä ne hovilaiset työhön laittoivat minä menin kysymään sieltä jotta annettaisiin minulle hevonen jotta lähtisimme jäljestä ajamaan sitä meidän hevosta sieltä minulle annettiin hovin renki ja minä lähdin sitä hevosta jäljestä ajamaan tulimme tulimme tulimme hevonen kiersi viimein tien päälle ensistään metsään me sitten kiersi tien päälle sinne Turakan tielle ja Turakan tietä sitä kohdalleen sinne Hutentkaan Hutentkan pellolla menee nainen me häneltä kysyttiin jotta näit sinä tässä hevonen menikö se meni sanoi hevonen minä sanoin juoksiko hän kovasti ei sanoi no minä tahdoin hypätä rekeen niin minä en kerinnyt hän kävi jälleen juoksemaan hän kun sinne Hutentkan kylään oikein kun juoksi ja löi vasempaan hänen talon kujaa kohdalle löikin no se renki meni sinne asti ja sen kanssa me käännistiin takaisin hän edemmäksi ei mennyt hyvät ihmiset kaikki korjasivat ne turkit sinne minä juoksin Piestsaan menin sinne sieltä sitten pantiin hevonen valjaisiin ja nyt mennään jälleen jäljestä ajamaan jotta tullaan Vernitsaan jotta voi olla tuli hevonen kotiin a meillä silloin vielä isä eli hän jo oli läsivä minä pelkäsin jotta nyt kun hevonen menee ilman minua kotiin niin isä pelästyy tullimme tulemme Hutentkaan Paavali-veikko sanoo jotta kata sanoi sinun hevosta sidotaan siihen seltseveetan eteen kiinni minä sanoin tämä on musta hevonen ei ole ja minä kun katsoin sen hevosen minä niin kävin itkemään niin kuin minua olisi lyöty jotta se oli minun hevonen no nyt sanoi takaisin ei mennä nyt mennään jälleen Volossovaan nyt mennään Volossavaan sen kanssa me sitten lähdettiin Volossovaan menemään minä kun istuin reessä hevosella sen reenpäätteet kaikki lyöty pois minä en jaksa minä kun näen niitä hevosen jalkoja minulla kaikki niin kuin vot sydän repeää kun minä niin pelästyin kun hän meni no sitten mentiin odoteltiin Juha-veikko meni minun kanssa sinne tulivat ne se pojestu tuli he tulivat siellä

mie 'annoiŋkii koit päivää 'olla, 'ot́im ʙois ja 'mie käiŋ kuulemaa. a vot "selkää käi 'kivistämmää, ja 'selkää sitä 'kivistää miul 'nytkii viel.